Ɓekako ka minda minda ulimi in yem sho da da nigomi urin tele tele tele ilyemi ti Yamba urna lare ten ɗulomi urin lo mali dadu gatenn ga na ga na urna fom yeme sho nwa nigomi atin ɗe shule tin ɗeble luk luk gaba in pi ten yeme sho kwe baten ba nwa nigomi maten nele tumi ɓakwe inyi da yi matɗe jib ti gbome ti fu ye lul we kani kanin ɓiɓim ti nunghi urin min nele tumi to inyi mali yin beten nung witen witen gaɓe in beten bet meyi lonaka ɓa gbunung me yi nalen lwe veye uri uri ten uri ti bini pi ten nung kani kurare nung kani kurera kaa Tatin nelen lue nunghi uri ɗi ma ten laɓale ten laɓale lo pi ka nare nunghi takaten shina gaɓe taka ten shina ɓo uri lo nako ɓo uri ywi me yi nalen banglang shangha ɓo laɓale ti ɓekakwe mali piten de yin kolen she kolen she yin beneten dit mine min ji ten nung mi Yamba kanmi nu Yamba kan in in kimi na wulam shokung nwa nigomi ti kanak maten ne kenan piten piten jib kaa maten gabe ko matenmat nayi piten ɗe ten jib ko laɓale nunghi fek gaba maten ɗillilo piten de ko kole she taka ten taka ti kanak shiten lati kele voro kele wi ten jib lishe ko minlo ɗore lolat wi ten lishe ko a mi ɗeɓe jibni ya? to uri mi o ɓehakwe tiɓo gbomm mat ten kele lona kaɓa net Ta pi ka ninit maten kele beneten dit mi mi wi jibliya? Yamba gbomlem ten fu lwe maten mat ni gabmi ten ɗe lo naka gbu lo naka ned da pii ninit namate umm piten pi katen shi jiɓi yele jiɓi ni nare maten ɓo teten yui lishe ko tati witen gaɓe na luli yalin lwe ɓon shele shiɓo ɓwe kai nung ka lwani ne yina nin gbomlem ten fumi nin follem nung kanak lwe ɓwele sho kanak kami gbo telen ti maten ne kenan minne minne fa ten gbome gaɓe ɓo yeten ye pi deten mach lunung da nung yunung whu luli luliten nung lul kati ti nung ganale nana nayiten yi na yi ɓo yeten ɓwalaki yele jibɓi ni ɗoniten ɗo a ka ni ɗonni uri ɓo shid ten shid teen la nung ganale min be ɓon ben lwe ti rab rab vunghi ɓa shubdi gbunung da eh kakwe To yi ten yi mi to ung nungka Yamba folem mine ten ɓeri wuri tami geleten sho to nunghung shon inma in min kan nwaning nu to tin nele nung kanak tin konin shini gong maten yemle sho lwe ɓakwe min ne mimi nen ɓe? ti Yamba ti wulam maten ne yem uri lu ten Yaya mi nang Ibadan na luten lu uri mimki kan ne nungko fa to nung kami ne mimi den nung nyaka nung nung nyaka nung ki ki ki biyele ka shimo ka yi yo maten lona ka lona ko yeten ye nung kwe ɓib ten ye babami mi to ga nunga nung ka mine mi yeten nunghi ɓan neleten nunghi uri tami a to, mi shon min kan ɗore kan teka dabalenung to uri a gaskiya ara nin yimɓo tinne akuri tin jim shimi ɗa ara nunghi <noise> she to lonako ɓan yin etenne ton yiten yi ɗebten nungkwe luten ali yina berem ten bere shi shi kab Dane ti kanak maten ɗeten lati nwi in tatin ɓib inne mi na yiten yi daga kana yili nayi mimi wi lati nwi kolen de liya? na aɓalem ten nungmi lue na gelem ten sho atin ɗot tinta tin pi nun kun vung ya na vung ya kanin kani kani ɗeɓe tin pi tin tatin ɗeɓle intaten ta ka pili lul kana ban jene ani nelini tuminu tite tite lau net amma ni benlem ten she ɓon nete ɓakwe na ur na belem ten she ɗeɓle ten nwi deble ten nwi maten kolen dee maten yele nyaka nung nin yili ti wele nin yili ti wele min nyaka nung nin folem nin folem nung geme kamin nung kamin nele nung kami nele ni tumi min nele jure maten geni ɓakwe engine nungka nungka min nyakale nunghi to dele voɓo na maten na na maten folem tanghe ti ti telen ti fek ɓiya mimi kane mi pilin ɗe top minne minne minne Urin lo mal kakwe wi nung nyaka nunghi ɓakale yo tin ne e rab nu ɓakaleyo tinne fek nunkamin mi taka she tob unu unu urimi to ganungka mi kanne mi mang tin tatin daba nung tatin shue nung ka biyele in ɗe maten matlin nunghi in computa piten piten pi taka ten taka maten geten sho min taka min ge min geten shwe ni follem te yiki erere tatin witen wi loten kane faten fa min dabaten male ne nunghi dabaten male ne nunghi wa yillin da ɓekeɗi wa nwe uri yi denaten de.